Tema ninga in matsa tsawa’a ngaya tagedaka, a gida tem sata man nga da ai kwasaksa man zhiklu in takanha ngai nga ngats kwasak <noise> kat amana’ a. vi stad a hud pats stadba nga ngats skwi mena a ngasa ndiya. a avi sata man kwasak tem sata kabiba tem di mana kwasak indi mena a nga ngats skwi intippa ninga azibi yawa in sldin nga man nga giya sata ta a patsuna a gida kekka nga gawa a gid tem nga ga tam nga gi tem sata’a in pizh nga ninga a sosai to na diya a na randa ana ta kwatsar skwi nga go skwi in gudum sata man ta pale wunga kwakwar nga kabi bika a sat sata agi zheta’abi in nguluma vanda keta keta maba ha ginbiba dai vahninga, vah ningaba skwi ndi gina ai ing <noise> daw skwi nga a nga skwi in fina a ninga simnga azib said aw t’va’ asa nga ndiya’a sosai ya ava adiya, diyaba nga ndaya a rat a ngabi sai man nga pira a nga du simkad dawana. Ing <noise> in zhakada satba sai nga de kwasak a nga pirdama katata nanb nga zha skwi na buha sldam, killa ningab kulukul tsaw ba azha inta in fatihada’a, amma nga da pir’a, a nga sa liv daw nga a vina nga pira’a, a nga pizhna tamnga a vina ma kir in girdi’a. a zha simngaya nga pir ninga’a, a nga tsan nggos nga pilana kob lekol an de lukola a vina nga simna kekka ata sawla arina nga simna wudahi engine masaba t’ppa ti diyasa ara temsa skwi ng anasa takaha, nga a nga talakahi awa nga pizh ninga’a, arara tago tuwi kab tago tukvasak ninga kabi tunda man gidawa azhagin ninga dok ninga nasa a sim slolin nga, nga. Yau skwi mena gidasha maka skwi in ngidakekka a zha mana ndiya ta hahad man tin man tigi dawsa anndo tivizi huslawsa na temsa diya ninga ba tinihiya mana azha a ndiya’ a turi indi diyasa azha. Indi mana ngana a sidina’a a an daina hud diya a ndaw tuhud yuhud ba azha in nasa nga bahana turi mana dide hud a’a anga gada ing indi mana a sldina tuwuda dibba kufa a ndiya salhezhallav agwa, asakod yama tippa <noise> a ndidda nrer nzera’a <noise> hazhallavagwa nasa <noise> to <hesitation> <noise> ing pizha a mborori azha a, a mbororisa sai maka zha skwisa man nga pitskad temawda sa nga raisa ma ninga a nga wusha’a. <noise> a nga ngiya’a, sa m nas dakwa nga gawa gwar jilli in dimana tegiya a t’na konduga ting sidadu kata sim man yama zhaa nga a arasa avina amman katwata skam <noise> simninga, azha sat pirtsb sai dira, dira to tsaval sata ammba katata satbi. Ninga nana a tsa sarta kumba, kumba ngaba nga gajinga anzi a dzang tivizi mena ai kat’sa kam ing <noise> kina gedata ndihi kina ata’o,-ata vanga aya ashakva keshkate dak skwi inta azada fina a nzal nga man kadai ninga nasa tsovalsa to nda wuduhi mosa vabasat tsivit nga wod tsivit lekol sosaiya a kina hasango a nga ngats sim tingala tedeou a mama ara mena kino kino shik sata wudainga ta’ma pizha kabila a dibba a mbidkai skwi sata tin bika ma pizha kabiba ta sun skwi ngidakukka sabi to pizha sata pats ngida, mba pats ngida a imbi avi naidakekka skwi ya gi avi ngidakekka skwiya a giyabi a gidas nawsa to aria kat’sa dak kina shika a kina man kina takahanga nga geda waiyo’a, sosai yama viziya’a a ngidz ngidzasa ningasa ammba in dzawa skwi indi mana yam zhikle shka man sorta ninga.